السيارة تتكون من المحرك الي يعطيها الجوة و الجير اللي ينقل هالجوة للعجلات مع الهيكل اللي يحمي كل هي الأجزاء عندك العجلات والاطارات ونظام الفرامل للتوجف ونظام التعليق عشان تمص الصدمات نظام الكهربا يشغل الأنوار نظام الوقود يخزن البنزين ونظام التوجيه يخليك تتحكم بالأتجاهات.